Butelaaji henndu nafata ko poofirgo tawi a yehi to henndu alaa, wayno les ndiyam malla haa dow dow. Ko henndu waɗte hen ngam neɗɗo foofa. So tawi neɗɗo kadi ronkii heɓde foofaangu, ina sukkane ɗiiɗoon butelaaji mbele foofa nduuɗoon henndu wonndu e butelaaji ɗi.